Pamuttu. Iyatu pamuttu e, iyapa ipaake nakko loqkiq mannasu <hesitation> nanre, mallansang nanre, iyareqga eloqkiq pake majjenno. Na uring, iyapa namabelloq i pake uring e, rekko eloqniq pake mannasu nanre, iyareqga mannasu kaju. Makkuero.